Yo me ripka horek manga me gua time valivu ti buop anga o manga me pur. Yo ripka mo go ge manga konuia ma. Yo kameripka mo go ge mang me hamar ti siam. Yome ripka mo ge manga time valivuti angava manga me pur. Yone laik mo go ge hereten. herek horek anga time valivuti buop anga va tenadi pukana me toyo sona ripka mo go ge ke mo gua mo sier mo vanging sier mo gole yome vireng sier mo ker anga lilie sier. yo me ripka sier mo gua komia na e varde vidi e vardiedi anga ge herekten nama anga ge herek horek min yo me ripkamo go ge di. Sier mo pul tonum, sier mo vanging sier mo gole mo gua mo go ge e tena sier mo to e tena sier sier mono mo tom ausi lo vatono sie kamo rviou kain ne rviou ana yo kame ripkani. Yo kame ripka ne rviou moneker. Sier mo valuvu sier buop sier mo go angava e tenasier me hermasier. Pukana sene mpi. Neva nga mepka tansi lo ne vatano mo nava nga mepka tanga ge e var lami si lone vatono niser. Pukana min sompi ne mmu som poke auyali. Ksenega hamarke kesene gane hamarke ne ga poke auyali e her mbike mo tenim timo ganguk horek ausi lo vatono tisong ga nguk horek. Kese ga hamarke mmu som po ke tambaden. Ko yo me ripka sier mo valivu sier buop anga va e her masier or her bisie. Kema ka mui mo mungtoke kona ike komun komun o ike nolo komun kero menenga komun kese tanun mo ro mana komun. Pukana yo kame ripkani siam. Yo me ripka sier mo gua sier mo valivu sier mmu son te sier tama hand so posier taniala lo ne dun anga kese dun auyali kemo va tabaden lo horek birbir. Pukana yo me ripka ni ma. Ko pukanga mo hamar ke Mor mungtoke tenim mo mungto ke nene ausi lo ne vatano. Yo kame ripka pukana siam. Pukanga yo me so e manga me valivuti time go anga va e tena di e diedi me devidi yo me repka pukana loldi. Kain neva ana yo me ripka ni yo mo gua komia ma. Yo me ripka ana angu mo gua koniua nama. Kese so. yo me gua kona kom nga yo me gua mo valivu yo buop. Yo kame ripka mo mung mo mung to yo ang yo komun komun. Puhana yo kame ripkani. Yome gua mo yo me mung tua a nnou mo mma kuma sene valong to pukasi sta gua rarek sta gua morek mo sta popo e ngoma sier em pukana mepka ma. ko mo utor mo putang lo bale mo putunga tarmar e bale tarmar bale no barani nali temmran birbir kemo mung. Pukani kamui mo ne pi lo neva si anga mepka. Yo kame ripka pukana yomerireng long nghasi Amma tintangu vataga vatono ro labuhe ngkem i vantem bara me kakae anga toro me va teni. me go ge doro. Ro labuhe ngken tintanga van lo vatono. Tin tanyo vatono pu pumo horek auya vatono. Ne mil anon tintonga nde him. Nde him tipulaler alo ne vatono si nama. Toro ta koi he auyali. Siamlo masi min anga timo rokuk ania lo labuhe. Toro ta koi ehe toro ta kae elmeikem toro tapoi aunia lo labuhe ngkem. mo vamamsie labuhe. Toro ta gua per toro tava anga nde senenler per toro soni toyam. Toro ta gua ok nde ka be ler siam. Nde kabeler ok amma mungtua kur kotik ana mungkone mo ka e he, e lme mo eriese anga vamamise e labuhe. Toro valo ni, toro valo labuhe me lo mamsie per amma mungtuan mung kune kuta sapu. Tita lakap to ya nele him nde ka ler siam nde him toro ta lakap to ya